باش تغير الحفاضة للأطفال، أول حاجه <hesitation> أنك تنحي هاذيك لصقة للاصقه في الحفاضه <hesitation> فوكها مليح <hesitation> نحيها <hesitation> حاول أنك تلصقها في بعضاها، جيب <hesitation> مشواره نتع المناديل القطنيه و مسح البراز أديك للبيبي و خليه.